Karapua extranjero jei supeva oime guinoi jaereta ireina, jokua reina oime oparaiki supeva, jokope oime oi eh ioparaiki oi supeva jaeko iyivi rigua reta, jaereta otupei supe jaereta oyangareko je, jaereta opaetei guira jembiura jare oimevi oyangareko kuimbae reta jeva